Bara, amaa naova vai to taratara nom na to vavihi vamataa rakaha rori tea bon, a peha a subaka, eara na kona voraen ei a subaka tea maa roava sa vavavihi haana, a taem goroho teve tea roava. Be bon maa, eve amaa taem to vavihi nae. Kahi vavihi nana tea rake bona taba ann ge, kahi vavihi nana tea rake bona taba ann ge, kahi vavihiu tea rake bona moon ge a otei. Nea popo teori teabon, a popo teve na mataa rakaha nana. Me to baitono vo nom naa, a subaka na taratara va mataa rakaha nana tea bon, tea bobon, mene tabae na arau ni nana bona bobon. A meha pete to taratara nom naa to mamararae nana tea vavihi tea bon, a kaosio, a kaosio maa meha taem na daodao raara bona vare mate, ge a vare hata, a dee hata. Eve he maa berobero taem ean pa baitono eve tea bon be oga batana ge, kako koana, kah kao kako voen ei, ore pa ma naovo oha vaha bana repa naovo taviri bona maa inu, ge amaa vaan tabae to kahi nao nae, ore pa vakakaku koana teo peho hum. A meha to taratara nom naa, o kahi. O kahi tea bon repa beku. Ge beori haraa bona hata ore pa beku ge tea maa taem teori tea rake moon, pete, eve amaa bon, tea maa bon rakaha to berobero riori tea vapio ge paku, paku bona maa tabae to ante nana tea paku bona vapio ge a tabae. Eve amaa animal bona taratara nom na tea maa bon beori paku rori bona maa kaen taba bona. A meha pete a puis! A puis pete teabon, na mamararae rakaha nana. A kiu to mamararae suku nae, tea rake keus. A puis a taem teve tea bon, bara a puisi na vahipi nana boro keusu mene ann. Be vurahe bona keusu ore pa vatete bona -, be ato bona, repa ann bona. Bara keus pete tea bon, a taem vavihi teve rakaha. Nao nana ore pa rake bona maa humhum taba ann repa, ann, ge ore pa nao, na nao pete nana, ann pete nana bona moona aba teabon beori a gorogoroho, ge na nao pete nana orepa ann bona maa rarava ge a tabae to tei nana inu ore pa teki bona maa tabaa. Eve a meha taba, animal to vavavihi repa tea bon bea mararae. Suku bona rake taba ann. Amaa taba to rakerake riori teabon, eve a rake taba ann ae, eve a peha taba to kahi rake riori teabon. A kahi pete bean nao tea maa meha inu bon ean pa tara nao tea maa meha inu tea bon ean pa tara voanei o kahi na tei rori tea kikira bono aba, men tabae na vasus riori, "tea bon a haiki to aba to kahi nomau. Bean tara aba to pita batana to sa nata niraara, ean pa beku eve ge paku meve to hum. Moa meha tavaan na vava ann rori bona maa kahi teori bona maa taba mene va heve ribari ge paku mibona aba vosan. Na ante nana tea koto bona aba pete.